Turkiinii ishini ishine ada ishia ada bayati won ishia biriini gan elfua kadarf won yeden won ishian ananoti alcultue yeden won dinianeni dini fan jirti amineni culture neni tam amtanatan fan jirti won birii ishianneni akichetit jira bezatini otomani muzikine lila doti amineni familineni muhimua amineni ada tun taa ishia kahawa tokkit jiraai kahawa toko won suni huji isanii kahawa rafikiat lila dugeni amineni tabineni hitumiaten kahawa sun